De le cache bouche koa zany lafa ohatsy hoe mandidy na hoe misy olo rasay reny am'dokotera ao mampiasa cache bouche izy satsia kindraindraiky koa misy raha mipitsiky baka agnatin'olo io agny de tafiditsy anaty vavany agny sanatria an'zay na koa igny hoe sagnatria hoe misy arety, soa avao zany igny mba voaharo amin'ny arety miditry..